Australianii adhaa ishian adhaa birria inaman berre suun jiruuu inamaa akaa dhunga suun ghudio berre suun jirthi inamaa berre suun jirthi jira yedheni inamaa akaa aborigo and tore strength slander yedheni inamaa ghan alfu afurtam tiff iyo elfu jaathama achisun jiru dhub ishin ghudio berithaa raa dhuftii berre ishin jirsun culture ishia suun won adhaa ishia suun ishin jirthi suun dub dini ishianen kristoa won ishia yote ufum tegemethi